أحيانا وانا هنطبخ الوكل اللي يلزق في الطاسة او المقلايي فايتحرق مني ويلسق فيهي، فنا عشان انحافظ على نضافتها باستخدم مواد منضفة وفعالة بحيث ان هي تدوبلي الدهون من غير ما تعمل أي خدوش ونضطر ان انا نغسل المقلاية بكل حرص بالمية واحيانا نستعمل المية السخنة عشان تسهل عليا عملية التنضيف، وطبعا باستخدم ليفة خاصة بالمواعين.